Tankargué do bané, tankargué do filo, tankargué do siko, tankargué do nakhato, tankargué do karago, tankargué do toumou, tankargué do gnérou, tankargué do ségou, tankargué do kébou, tandoumé, tandoumé do bané, tandoumé do filo, tandoumé do siko, tandoumé do nakhato, tandoumé do karago, tandoumé do toumou, tandoumé do gnérou, tandoumé do ségou, tandoumé do kobou. Tagnéré, tagnéré do bané, tagnéré do filo, tagnéré do siko, tagnéré do nakhato, tagnéré do kargo, tagnéré do toumou, tagnéré do gnérou, tagnéré do ségou, tagnéré do kobou. Tanthiégué, tanthiégué do bané, tanthiégué do filo, tanthiégué do siko, tanthiégué do nakhato, tanthiégué do karago, tanthiégué do toumou, tanthiégué do gnérou. Tanthiégué do ségou, tanthiégué do kébou. Tankébé, tankébé do bané, tankébé do filo, tankébé do siko, tankébé do nakhato, tankébé do karago, tankébé do toumou, tankébé do gnérou, tankébé do ségou, tankébé do kobou, kémmé.